Moni kavanai wa, eveaina ana kila, moni wa magena nama. Noo ana kilagia ia eviorana oo au kia paga ririwa wa. Moni ne, woiwoi kapuna paga laka venia, moni maaketi paga laka venia, moni tarakai paga rage paga laka, moni. Na maguli aonai, moni gena nama irauirau, na moni gena rakava maki wagiage moni gena nama kia, pakilagia. Monina noo vagelegele wa, pamili aonai, keia peaiki, ne gena maako maako auna pene vewoi ulana, ulanana, monina. Monina we gena maako maako auna pene vewoi, monina, gena aniani keia pevewoi, monina, gena inagulu lakona peve ve pai pe ve ao. Iwaguna aonai wa moni. Na moni gena rakava wa ka ai wai eveaina, noo vagelegele, noo, wa kwareai ne. Moni pege kilagia, oi emoni ekamuna pono aoa, oo vewoi ai moni ekamuna pono aoa, ne oi moni aikina pakunai ne moni ai au ao wa. Ne oi pamilina wa, oi pegevea ikamu. Ne waia pono gia aonai wa, wa moni pakunai ne pamilina oi gemu alualu mapana <hesitation> pavea rakava. Na aonai wo oi ao ripana wa, oi wa marimu oi wa pa, oi oi pogo walakou auna gemi, vearo magulina wa pene rakava wa monina. Kwalana, oi, gemu ririwa auna keia wagia. Na moni aikina, moni aikina pakunai ne, oi noo polaka ne kavaai wa, e monina wa, vavine vavine woo vagi wa makib pevea rakavara. Gulu valigu vavine vavinera woo vagi maki pevea rakavara moni. Moni ulana gelakana, manuale irau irau ria gemaauna. Moni ulanana gelaka geverigona, kau na wa moni pie api ulanana ne, moni pegere venira ne, pege lavu ali, wage aona. Na ai geripana wa moni peneve waikule auna wa, moni wa geverere agiana. Na moni ene vewaikule aura wa ila viina penema rawalira. Vira rekea gakamonagirana. Maoko ali maau veavea wa, kulakaiwai aikina auna, waia. Wa moni gena rakava ka wa, gena nama wa peve apia, pema ania, peve verere. Na wamulina kavanai wamoni ene waikule aunawa, ia kei penema ika. Wa kwano kapulenai auna penema rawalia. Moni gena, nama ka wa, oi noo wavanugai ove arawao, ne vewoi pege kilagia ne, moni kea arawamu pelaka pitipiti- peve amai po woiagi monina poapia. Poao koukoua taaket vira pege venimu poaoa ne, oi polaka. Veuioi kapuna povurawali. Povewai mai ne, ai au veni namanamu ne, wamoni kamuna pegei kilagia po aoa, ne oi vawaikule ai wa pene ai au veni namamu, logo vevagi lovolovo. Pamili pene iugaa, velovo kinikini, kwalana kauna, wa moni pakunai, moni gena rakave, e pukai maki ekilagi ao moni wa, lamuna rakava. Pe, moni garawalina aonai wa, noo, gera ririwa aura, veririmai gi aura pewoi ria, no inage wonu aura, oia gere ririwai, rakaau pekalagia monina, wo auna pe aoa monina pewoia. Na pene moni pae Uaiagi namanama wa mon, peneve waikule auna wa, ia monina pene vaa ikari. Rekea gelea leana wa kwalana moni geulagirao laani, namara kaara aorai geria moni geulagirawai. Geria ririwa aura woo vagi gewoinawai. Na wamoni eve make waikule ole, wa moni gena iavu, kauna wara. Iwaguna gelealeana, gevivina, kwalana, kunenai moni ai au kalagi nama namana pakuna. Emoni iwaguna aonai gema ulagiana wa, raupara aikina ila, monina wa, eva lealea veara ole. Kwalana ila moni ai au gia ao. pakunai. Ne moni wa pukai ekilagiao, moni wa kwanea lamuna e rakava lamuna.